<noise> Naho <noise> i <noise> dihy <noise> gasy: <noise> kirataky, <noise> baoejy, <noise> basesa, <noise> dia soroky, <noise> tsapiky. naho <noise> i <noise> dihy <noise> vazaha: <noise> <hesitation> dihy Rock, <noise> break dance, <noise> tratratra! <noise>